Eey, janngude ɗemɗe keewɗe ina waɗi nafoore no feewi. Ngati so tawi a waawi ɗemɗe keewɗe maa jotondir e yimɓe heewɓe. To njahɗa fof tawatee aɗa waawi haalde maɓɓe. Ɗum woni a majjataa. Maa ɓeydoo faamande aduna oo e anndude yimɓe no nguurdi e no ngoori. Ina waɗi ngaartam no feewi.